<hesitation> Ko anndumi e finaa tawaa endiyen en. A tawan kaanankooɓe maɓɓe ana jogii faa hannde maccuɓe. <hesitation> Yogaaɓe maɓɓe ana tuunni dee. <hesitation> Endunkoore ɓe kaalata. <hesitation> e yimɓe gonɗimɓe yoga. Ɗum wonii bon e womooɓe du bomee kertanaaɗe ɓe.